Agar lotareya yutgan bo'lsam tinchlanib vaziyatni tushunishga harakat qilaman keyin pulni to'g'ri boshqarish rejasini tuzaman oila va yaqinlarimga yordam berish shuningdek hayotiy orzularimni amalga oshirish haqida ham o'ylab ko'raman bir qismi bilan hayriya ishlarini ham qo'llab quvvatlashim mumkin va buni yutganimda ko'ramiz nima bo'lishini.